एक हपता के अनवर मे हम मोमो ,चाउमीन नास्ता के रुप मे खैलेबारी जौन बनाए के लागी मुसकील रहे जौन खाए के लागी स्वादिष्ट रहे लेखिन बनाएके खातीर मुसकील परेला काहेकी सब से पहिला पिठो मुछे जावेला पिठो के बाद मे ओकरा किमा बनावे जाला आ किमा अनदर डालके ओकारा बाफ मे उमाले जावेला उ त हमर घरों में बनावे जाला लेखिन बाहर के स्वाद छुटे रहईए |